<noise> Tsy tsaray <noise> ami gn' olo <noise> topo-pety <noise> na tsy <noise> tsaray <noise> amin' olo <noise> hanomeza <noise> azy tampotampoky. <noise> Fa da tsarainao <noise> aby gn' olo <noise> manodidy azy <noise> da atao <noise> amin'izay <noise> gny fagnamboara, <noise> atao <noise> amin'izay <noise> gny fagnomana. <noise> Tonga gny <noise> fotoa da <noise> atao tampoky <noise> agnaminy igny. <noise>